Anggo karejo do memang bahat do karejo, apalagi karejo marmotor ninna. memang iat inda dong karejo marmotor, tai jurusannna tusi sude, mulai marssiajar mengkenek i ma iba. marmotor fuso ma iba mulai sian na menek sampe dao, in mantong rasoki na in ma ison a iba mnetok na, in ma guarna saroha, tagi do emang najolo karejo isi tai bahat intek-intek na, apalai sannari, najolo memang rame do na karejo i, nadong namar hust-hust an sude nadong namar goyak ni roha, anggo terakhir-terakhir on. alah mabon ulu, salah saotik matu bos, matu bos adong ma nadi pamerkon, adong tong baya disi marnihajibi dokon, batu pe bto ia doi, aha naadong niba jalajali ia i, aha na adong nia, aha dokkon ia in sajo ma dokkon ia i. cukup sakali nangnamua ulala dua kali pe nangnamua ulala, tai ulang dor i sajo dohot maslah pribadi niba mantong sude do nai dongkonon nia, nai kantor nai lapangan nai toke an dongkonon nia do sude tu halak i sanga songon dia iba parubahan. Keta sumbayang nikku secara halusna. tai ia domai terserah ia domai tu tuhan nia i. anggo i pa puttup-puttup ia tong ia ma. malobi daboru ma ia i, muli-muli hu arsak maia i. hu arsak ma ia sampe milas suping nia u baen i. anggo na sadari dontong hu ogar, aha do giot mu nikku le, sude giot protes on mu, mulai sian solop sampe tu jaket sampe tu hape, sampe jaket sampe tu laptop na saingan ni bos mu au nikku. inda dong niatku manyaingi ho au gari anggo disi bekerja nikku tusia. kuli do au dison biamantong borat do ulala dongan, adong cas an, sigaret niba dope, di baen non di jok ni motor i milas mapultak, ulai di padao baen ma nian tarbat manabusi tas. sadia do tas tolu pulu ribu do inma barang ocehan do nadibaen nia tu iba, bo prrohamu tas songoni tabusi nia, utabusi sagoni ulehen sia, ualng agri tong in sajo dokkonon nia. Aha tarsongon ia pala ro. magiot managatur sajo giot nia, idongkon pe naron inda na ra toke nai percaya tu iba. na un percaya an do ia tu na onan, dung do masuk amantai sar-sar ma parkarejoan sude, bahat ma peraturan, peraturan on tu son sude na di etongkon i tu karejoan i tarsongon aek tu bondar i do, aek tu aek leng i do cuman peraturan martambah, margotti halak na margotti peraturan, tai karejo lek i. ido salahna pala son nda songon najolo, bahat pe peraturan di parkarejoan niba najolo margotti do sude, nahum isajo, on isajodo ibarat di angakt di palua di angkat di palua na ing sajo do, loja iba songoni, loja iba sude iba doma mangkarejohon alai puna. Keta sumbayang niku secara halusna. tai ia mai da terserah ia mai tuhan nia i nikku. anggo giot buccut-buccut ia tong ia ma, malobihi daboru ma ia, muli-muli hu arsak maia i. hu arsak ma ia sampe milas suping nia u baen i. anggo na sadari dontong hu ogar, aha do giot mu nikku le, sude giot protes on mu, mulai sian solop sampe tu jaket sampe tu hape, sampe tu jaket sampe tu tas. na saingan ni bos mu au nikku. inda dong niatku manyaingi ho au gari anggo disi bekerja nikku tusia. kuli do au dison biamantong borat do ulala dongan, adong cas an, sigaret niba dope, di baen non di jok ni motor i milas mapultak, ulai di padao baen ma nian tarbat manabusi tas. sadia do tas tolu pulu ribu do ima barang ocehan ma baen nia tu iba, bo porrohamu tas songoni tabusi nia, utabusi sagoni ulehen sia, ualng gari tong in sajo dongkon-dongkon on. adong buse tong